A la nchi cha'na nthasusu x'a ngi cosa thi <noise> sintha texin nche <noise> gasela la nche sintha texian chi'la nche <noise> sintha thexian <noise> thi thangixina <noise> nixinchi <noise> ntha sintha <noise> thixian ya <noise> tse thi thindi gixi thindi yala ke caserola ro ke saltiro ke nge tsangixin se la poramente xiga poramente nthatu chuthila ja'ia nala sala xro chrigo xi na xro chre thuxi tsa xro thi thuxi thi este xuthi xro thituxi jma xiche'e o nchi thenthate nthasan tho jini nune thu jini e jma tha tsichintha thi raguaba tho thi jma bathuta ixi the tha thi ñu tha sane'e chithi thu ya hasta nge xra ixi thusajina pero este xrila ntha ke nthu chixi ga tuxi tsi ntha thixi xutila nthara gua thi thixi xutji xeo nche xroa ke ga pero ana nche chena kusa'ia sa la yala nge tsinthatixin chila nche e gasela la nche ge cosa ya sala pora nche gia nthatixina pero gila tha puramente xruin nchexra ntha puramente thunxi chia tsintha thi thixi'in thuxi xutila negee ncho pero xruin nche xra para na bee thujina para guna'ia para kjao'a na ya poramente pero jila tha yaa nchi thi nthe thi nana a ni ts'ena pero ana nche chena thi cosa undana ya sa'.